Jaŋde ene waɗi faayiida no feewi e mahgol renndo ngati ko jaŋde feewnata renndo, nawra renndo yeeso, e fooftina wonɓe e renndo.